ایتوپیا په ختیځی افریقا کې موقعیت لري. دلته د هوا شرایط د لوړوالي پراساس توپیر لري. په لوړو غرنیو سیمو کې یخنۍ او معتدله هوا شتون لري، خو په ټیټو سیمو کې تود او وچ اوړی او یخ ژمی لري. په عمومي ډول، د تودوخې درجه په ټیټو سیمو کې تر دیرشو درجې سانتي ګراد پورې وي.